ña kee nu ntayu isiantiu ñuu ntiu ku ñaa- m minu tyatu, minu ntayu, nta´a tu isi, ntuva nto´o, minu stila, ntiiña ka hua keé nùù ntayu sia xiko ña´a tava ña siansintiu ñuu ntiu kuu ntayuka ra sava ña ka kú ntutyi ka tiriu ka, ntutyi karavazu ha, ntutyava haa, ñaka tiriu ka ri, nuni ka ri, nuni ka´ra ña sitiuntiu sakasuntiu ña nùù síoo ra sa´ra ña ntikontiuña nu yosora sa´ra santiu tute sintiu sia ñaka ku ñaa-m kua ka´na si ña tute ntu´u ka´na sia ta va´a kona na ku´u na na ña´a kaku séna, tanura ñaka hua vaá ntuua kontiu ña ta kani ku´e kani ra ñaka hua sitiuntiu kee nu ntayu.